أعتبر أنه درجة الحرارة الأمثل خلال النهار تكون حوالي ثمانية وعشرين درجة، <hesitation> هالدرجة مريحة وتناسب الأنشطة الخارجية، أما خلال الليل فالأفضل تكون بين ثمانية عشر واثنين وعشرين درجة، هالجو يساعد عالنوم بشكل أفضل ويخلي الأجواء أكثر راحة، وطبعا المخ- المعدلات تناسب من شخص للثاني تختلف من شخص لآخر.